Ia, firasarasan̈any parasoly zen̈y amy parasoly io zen̈y misy vÿ misy vÿ zen̈y maromaro izy mampitan̈a lamba aimperimeabila an̈abo iô in̈y mahatônga izy tsy idirany mahalen̈y koa fa latsaka mahalen̈y. Aviô tahonany iny zen̈y itanan̈a izy. Aviô aminjay misy vÿ zen̈y afaka an̈abin̈afana i parasolo. Karà zen̈y.